Rí ikháanꞌxo̱ꞌ, nu̱ne̱majánxo̱ꞌ, ste̱e̱, rí naphoxo̱ꞌ, e̱e̱, rí wáá najmaxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ ñajuun khaa, yatsi̱i a̱ga, juun rí, e̱ste̱e̱, xó i̱wa̱á ndasko̱ꞌ rí no̱ne̱májánxo̱ꞌ ꞌne ne̱ jndo naj, ando yáá nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír yaja, o jndo yáá, no̱ne̱xo̱ꞌ meda, meda yatso̱ꞌ mbo̱ꞌ. A̱ꞌkhue̱n rí ikháanꞌxo̱ꞌ nu̱ñi̱í sentir rí ndasko̱ꞌ, jndo xó rí, i̱mba̱ sabor ixnúu̱ ne̱ que xóo aceite rí i̱ꞌwá, ste̱e̱. Ndu̱ya̱áxo̱ꞌ nu̱ne̱xo̱ꞌ meda yatso̱ rá, e̱ndo̱ó e̱ste̱e̱, <hesitation> nu̱xtrámááxo̱ꞌ ne̱ inuu ne̱ khaa g <hesitation> a, mí chájwíin salsa na̱nda̱wo̱o̱ꞌ khín, o mangaa na̱ꞌ-naꞌne <hesitation> ste̱e̱ najmaxo̱ꞌ ne̱ ndóo yáá nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír, es̱te̱e̱, <hesitation> e̱e̱ xóo mbá comida rí no̱ne̱májánxo̱ꞌ, mbáá yaꞌduun, e̱ste̱e̱, yaꞌdiin xndú, oo najmaxo̱ꞌ mangaa, jndo yáá nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír khaa xndú naphoxo̱ꞌ mangaa, ste̱e̱. Creo que ge̱jyoꞌ ndu̱ya̱áxo̱ꞌ, na̱ju̱maxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ rí wáa, i̱wa̱á e̱ste̱e̱, i̱wa̱á sano naphoxo̱ꞌ ga̱jma̱á khaa yaꞌdiin yaꞌ-khaa yatsi̱i ikhaa a̱ga, porque xóo wáa menos kha géꞌdoo ne̱, khaa proceso xó mu̱ꞌthánlóꞌ kuaꞌnii químico creo. Díjndó yáá rí na̱ju̱ma̱ꞌxo̱ꞌ kháanꞌ, e̱ste̱e̱, <noise> nu̱ñi̱íxo̱ꞌ sentir, e̱ste̱e̱, ríí i̱wa̱á naxnúu sabor ne̱ khaa, xúgíí comida rí naphoxo̱ꞌ. <noise> najma máxo̱ꞌ aceite rí, e̱ste̱e̱, rí na- getse̱ mangaa, xóo rí ikhaa séiti̱i rí girasol, pero xóo nguáná, nguáná najmaxo̱ꞌ khaa, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ, najmaxo̱ꞌ ndo yáá nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír, e̱ste̱e̱. E̱ste̱e̱, tal vez, e̱ste̱e̱, <hesitation> mbá páán, o mbáá, e̱ste̱e̱, <hesitation> rí na- naphoxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ, pero tal vez, e̱ste̱e̱, a̱ꞌkhue̱n rí tsíjmaxo̱ꞌ yatsi̱i a̱ga, porque jndo xóo ríí, e̱ste̱e̱, igua̱á najmaxo̱ꞌ ne̱ para comida que para mu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír, por ejemplo, nu̱ne̱májánxo̱ꞌ mbá ikhaa, e̱ste̱e̱, no sé, éndo rí nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír khaa ndxáma, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ freír ndxáma, a̱ꞌkhue̱n rí najmaxo̱ꞌ khaa, khaa séite̱ régo̱o̱ khaa rí getse̱ ná tienda, a̱ꞌkhue̱n rí porque, jndo xóo rí cha, creo que xáni̱gua̱ꞌxo̱ꞌ sabor rí naxnúu ne̱ rí, khaa, yatsi̱i a̱ga. A̱ꞌkhue̱n rí najmaxo̱ꞌ khe̱e̱, séiti̱i̱ rí, khaa rí getse̱ ná khaa xóo rí, por ejemplo, aséi̱ti̱i girasol, a̱ꞌkhue̱n rí najmaxo̱ꞌ ne̱.